Aia 'eono mau kanaka o ko'u 'ohana. Kanahiku o'u makahiki, ho'okahi keikikane kanahākūmālima ona makahiki, ho'okahi kaikamahine kanahākūmākolu ona makahiki. 'Ekolu mau mo'opuna, he pēpē 'ewalu mau mahina a 'eono a me he 'umikūmālua ō lāua makahiki e a'e moʻopuna.